fuk daƙam ti kupira shikama <hesitation> maranim penan shinar kaɓani fuk shir kupira shi kanji kamar kwaklo maranim forugo dik yaji fuat mo shinar kwaklo kapani penan kama kwaklo kapanin ɗuai sha moi kwaɗugo wa pero pichira pero piche pero piche kan peno fuki ɗuai mandi kar wanni kijji fuk minje fuk minjire a ɗuk nin fuk shum fuk ɗaƙam ti kupira